Më pëlqen të sjell makinën time për komoditetin dhe lirinë çë ofron. Të kem kontroll mbi udhëtimin tim do të thotë çë mund të udhëtoj kur të doja dhe të ndalem ku të më pëlqejë, duke e bërë përvojën më personale.